اول شي بدخل الموقع اللي انا قد اخترته وبدوس على كلمة انشاء حساب، وابدأ املي البيانات المطلوبة زي الاسم وتاريخ الميلاد، واختار اسم مستخدم وكلمة مرور قوية، وبعدها باكد الهوية عن طريق مثل رقم هاتف او بريد بديلن وبعد التأكيد بتابع التعليمات لانهاء عملية التسجيل، وبعد انشاء الحساب ممكن اسجل دخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وبكذا بكون انشأت بريد الكتروني شخصي.